Isa midigna manomboka amine zato: zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, egnina amby sivy folo, dimy amby sivifolo, efatra amby sivifolo, telo amby sivifolo, roy amby sivifolo, raika amby sivifolo, sivifolo, sivy amby valopolo.